Ha ini sadap ni kalo katong bicara makanang yang sederhana itu paleng suka itu nasi padang deng ikang goreng <noise> nasi padang <hesitation> nasi panas deng ikang goreng tamba sambal colo-colo ampun, itu rasa su seng ada lawang <noise> nasi su panas ikang goreng masi sadap-sadap bagitu deng sambal colo-colo tu padas-padas sagar-sagar deng akang <noise> rasa tomat-tomat deng rica-rica bawang, deng cabe-cab <hesitation> tamba deng pras lemon cui tu itu makan seng ada seng-ada rasa bandingan deng makanang-makanan laeng lai rasa kaya katong makan di raja-raja dong pung ruma yang akang biking beta nikmat ni <noise> makan di dapur balakang deng suara ayam, tamba deng anging su sibu-sibu. Deng lia tetangga-tetangga dong bacarita-bacarita deng orang ta tua-tua sederhana itu sa tapi biking hati dong rasa damai su tanang, sajo kalo ada makanang yang beta su mo makan deng suasana itu jua par katong bala akang jua mo, makanang yang biasa-biasa sa katong makan deng kasbi rabus pake sambal colo-colo tu su rasa kaya <noise> di kota jua mar seng <noise> seng bisa lawan makanang-makanang di kota kasbi tu biasa-biasa mar akang tinggal cuman rabus kalo makan deng colo-colo ya yang pedas-pedas tu tamba deng rasa dari lemon cui ya amp dudu-dudu. Lemon cui yang <noise> akang dia mangkal-mangkal sadiki tu su mulai masa masa-masa bagitu <noise> itu diapung aer aer-aer asam saadap dia pung wangi-wangi jua <noise> sangat-sangat tajam bagitu talalu tajam to <noise> itu dia pung rasa asam itu <noise> su su pasti jua deng kasbi tu kalo katong su cabu akang dari kabong lalu katong ambel yang jang talalu-talalu basar yang sedang-sedang saja tu <noise> <hesitation> itu baru potong-potong akang cuci kasi barsi baru rabus la rabus rabus-akang <noise> deng api-api tu katong musti jaga lai deng dia pung jang sampe api akang talalu basar <noise> deng kasbi ni kan dia kan capat masa bagitu. <noise> deng katong masa ni harus katong lia-lia kalo jang sampe itu tar jadi berati akang su angos tapi dia pung angos kasbi kalo su angos bagitu makan juga jua <noise> rasa masih seng ilang-ilang kong su tamba deng colo-colo be kalo katong bacita akang pung <noise> kasbi dong tu su ola akang su biking deng kue-kue tu <noise> ada yang dong su biking akang deng suami ha dan ada yang suami yang seng manis <hesitation> yang biasa-biasa bagitu deng ada yang dong su biking akang deng suami gula mera ka itu ha <noise> suami gula mera itu kalo <noise> sore-sore dudu-dudu deng kopi itam satu galas baru barmaeng akang deng suami gula mera ih akang pung rasa akang.